Ná rluloh na, neniaz par gitchag nu’ xina nanú esque nú vez cos mal rzack nú danëen, txi rtchichu todo el tiempo txi hasta rquiny un th yud, th buny, ni nan pá txi ru gackan gackzack nu’, gap un tuzy th mud-mud, gack xmud nú zy nó bë-bë lany, que rtchich te zanú que!, nú vez content za rywnú per hasta rquiny nú th ni nanpá txi ru gack gan txiw zack nú.